Taka haso mean u bor tara masal ti hitom or, elia ka me nouk a ho a nina pean, te-te hitom or, posa hakap, hopis a pean, hopis. <hesitation> lia hat sila me gue ru uan, tou hitom ka kajen. Le mas <hesitation> hajiji ne nom a jon tamulo, hajiji ne nom a masal tamulo, kum nenga papal eru. <hesitation> Toukat nien, <hesitation> le lu-lu-lu poij e nom a-a jon, ne le bor haraeh me nom a jon. Sol a jon a nome, komin ka gon haraeh me nou elo. Elam e bor sila ua nom ien, tara sah, te rihat me mua lo a jon, rihat haraeh. Rihat a jon a kakamot, jon a katkat, jon a raeh, komin lu papal, komin rihat papal. Le rihat haraeh e nom a jon Na, elo te kui nom, kuin moni nom, lo has ma lu has a jon te kuin moni si no. Komin lu a jon a ka papal ni pinapo, be mi gon te kui nomi, te kui ne nomi a moni. A poaj a tutu e la nam, mamur. Lam e bobor nitoa me nam a masal i tamulam, kat haraeh tara mes a katun, kat haraeh tara jon tamulo, masal i tamulo. Elo na lu se mu ha-hai toukat ne nah, te kat haraeh me mua lo eru, tara mes a revan, le na lu se mua hai toukat ne nah. Sol elo e kat home e nom eru, le na lu se mu kat home tara mes a revan. Sol le kat haraeh e nom eru, ru has na kat haraeh e ru. Eiau u bor i tamulam ien. Rihat haraeh a jon, hajiji nin a jon tamulo, masal i tamulo kom nenga papal eru, <hesitation> kum nenga home papal eru. <noise> Hai toukat nien na kopis poij si ma nin tamulo, toukat te nenga home war. Eiau bor te hahaso e goan a masal i tagoan. Masal i tagoan, lia hat hakap a gul, hopis a pean, eru te hitom or. Ru ka mer a masal, na a-a hopis a pean mei notoku ta hitom u. Eiau, a ka mangil e goan tara masal, masal ya longon u bor tara titi na kaua.